Lu nùmeru unu l'associu a la vittoria, a l'arrivari primu, a l'èssiri appuntu lu nùmeru unu. Ma l'associu puru cu lu cuncettu di unioni, di unità, di unicità. E puru cu chiddu di iniziu.